هل تفضل فقدان مفاتيحك أم هاتفك المحمول؟ ولماذا؟ أفضّل أفقد مفاتيحي لأنها ممكن تتبدل أو ألقى حل أسرع بدالها أما الجوال، فيه كل شيء مهم بالحياة: أرقام، وذكريات، وشغل ففقدان الجوال يعقّد الدنيا أكثر من فقدان المفاتيح